في المكان اللي نعيش فيه عنا تقريبًا <hesitation> عشرة نوافذ البيت فيه <hesitation> فيها تلاتة بيوت متاع نوم كل وحدة فيها جوز نوافذ معناها وبيت الصالة فيها تلاتة نوافذ وكلهم يطلوا عالخارج مع بعضهم وبعضها في المعنتها نشير لقدام وفيهم اليشير للتالي.